Agnamiko aloha a gny omby mahay ny tompony. Satria za zao aminay any, mahita ny hoe piarakanjo regny. Mahay ny ombiny soa i. Ohatra hoe <hesitation> am- ambelany eo mandendeha ny ombiny de refa kehiny fa misy signale anaovandreo anazy zany. Iny koa samy mahay ny signale-ny aby. De re vao kehindreo zany omby iny de fa igny omby igny magnanto anazy eo. Fa laha ohatra hoe ny firaketam-po <hesitation> asehon'ny omby an’ny tompony zany ohatrany mbô tsy haiko.